Pus kauk lanu'u de kara de kari cepillo pus es pa kua manasel ntsey a veces lujueu de de de de nda nda nimbiay pus lu'uey butjung re kari par kua manaseik ntsey y kara lanu'u es de par par de ngubajal mana'ey nal'aiñ <noise> manal'aiñ de pu se de de juy de puse lu'uey l'aiñ y de li skanjep kupu l'aiñ y y de pu skaraja es de cepillo de de kupu l'aiñ de pu ljuts ljuts y de xiut se kiajay em rik'ia kupu bat'ey bat'ey l'aiñ. <noise>